मेरा आदर्श जन्मदिन हमरा मात पिता वा हमरा परिवार बा। हमरा दोस्तों के साथ बीती जौन में हम खूब मस्ती करब और गाना भी गाइब, अपने मित्र और परिवार के साथ मनावल जन्मदिन ही एक आदर्श जन्मदिन, हमरा नजर में हो सकेला।